ìtim̃ mkpó ìlúng ajìd ekòdó àjím̃ àlóng, asìñ àlánd asin ìnúng alóng mkpó añye àkém asin amaggie. ùlóasíí àdé àkpéjém̃ ìsíí ñgúp afó dúk ìkók, akam ikoo ñkóngàfélé-ubóng ajiók asin ké ùlóasíí àfó adé. Àloñg afúdó mkpó adé ké eti-ini asìñ àlãnd. Ànúng ade ajẽm ifáflang afó énúng ùfik añúng àguó mbọhọ ilúng afó énúng ekúd ké, atém mkpó siném. Ìtóng àdoñg ãgwó ìlídía mkpó afo adé. Atem ánye ké eti ùsúng ufik àdé àgwo étíké ejẹm elikéné ídíá mkpó afó adé àfó anúng atába ànó agwo. Ese étem ntélé ini ùchólo mbakalã, utit ìsúa, ini ágwó idárá mkpá christ enũng esè etém, Anúng atábá àdémé anũng ànwód ìmá áfò ànyénéké ànó mbọk iluñg afó kiñi ukabal-ìsuá adé, afo ánúng àtém anung àtábã àno mbọk ilúng àfo. Mmo edíá, nángá esé ekámá etém ùloásí àdédé.